<hesitation> jonera naqaq'arwa ruu' la winaq na rikamanb'ee ar loo' y xrupahqaa qajoj qa'sa wach k'uxb'al wa'ak nb'anara chi paam qatinimiit najtir koon nawila' naq la pul'ik la pul'ik re' nb'anara ruu' ruu' aroos ak'ach taqee' y kotaq chii' aq'omil taqee' xare' ro'na q'iij xjal qa wach y ro'na nb'anara maas je' tii la ak'ach pan pix o la tiwik pan pix ruu' riis je' laa' re' qa' rukoor nqanq'ar hoj ruu' juntz'ip raroos y han han suq nwila' la k'uxb'al wa'ek loo' ja'ar ruu' kotaq saq pooch la kotaq to'om kore'eet wula ar mood nqaq'aram suq to'om nk'aayja pan qatinimiit la saq q'oor janaj ree' qa'sa ke ja'ar reh qatinimiit pues suq ar nawik'aj saq q'oor entoonces re' onteera loo' kore'eet la ak'ach la tiwik pan pix ruuu' juntz'ip raroos ruu' ki'am kotaq saq pooch y janaj cha wach je' kor'eet man re' ta tanto je' janaj k'uxb'al wa'ak pero wula qa' ar nirinoqsam koon apaam re' la saq q'oor ruu' kinaq' suq nawik'ar